Nkɔ nsɔ rugɔ dɔ bɛ mɛ na, ke awo nɛ adu rugɔ nwa kɔ anjɛ wɔ anjɛ kucɔ sala iblɛ anjɛ aku ribli kɔ anrɔ rugɔ awo adɔ rugɔ nwa kɔ adu sɛ nza rugɔ iblɛ du nwa iye iblɛ du nwa a rugɔ blɛ a rugɔ blɛ a kɔ la du cɛne lawa aci nɛ ligiti mɛ za pɛ aza kɔ muna ama luduma ntoronci barɔ kɔ tayifɔ wɔ yiya kɔ ɔ cɛnɛ nza rugɔ abanɛ bɔ kɔ ajɛ awo bɔ rugɔ blɛ adɔ nwa iye blɛ ajɛ awo bɔ. Lo minda kɔ ajɛ awo bɔ nɛ adɔ rugɔaaalɛlɛ ipɛrɛ kɔ nkpin truma dii ntoronci barɔ kɔ nimo niya nlaɔ cɛnɛ rugɔ abanɛ anyiya kɔ ajɛ awo bɔ ipɛrɛ kɔ awɔ bɔ nɛ iwɔ nyɛ kɔ ɔdɔ rugɔ nwa nɛnɛ kutun kɔ ɔn zɔrɔ kɔ rugɔ nɛ adzo nɛ ncoo nasarɔ rici nkɔ cɛnɛ rici. Kɔ ɔsɔrɔ atra ɔ cɛnɛ atra ɔsɔ lɛlɛ kɔ ɔ ma cwe atra pisɛ lɛlɛ nwan kɔ adu sese re nɛ lɛlɛ sesere nɛ wɔ yiya kɔ cɛnɛ lukpɛ nkwa lɛ lɛ nwa kɔ ba ku boho nɛ nɔ yiya cɛnɛ lukpɛ lɛlɛ uwa kɔ ba ku riɔa nɛ

Nkɔ ɔ ma za atra ko ma ipɛrɛ kɔ afru nɛ kɔ ɔma isimi wɔ ɔma ko nako riblo nawa nɛ kɔ ɔni awa nɛ alo kɔ alo wɔ ribli <hesitation> lajimi kɔ alo kɔ lowɔ ribli nɛ ɔ kasɔ idɔ kpɔtɔ kpɔtɔ nkɔ nda kɔ awa nɛ aza na kɔ ɔ pisɛ nnɔ nwa kɔ ajijili nɛ kɔ ɔma jɛn dudɔ kɔ cwencoo za nɛ kɔ ɔ me jɛ munɔ kɔ ɔma isimi ko mada kɔ dudɔ nɛ alo wɔ ribli alo kɔ ana ribli wɔ ni agɔ awɔ nɛ bɛ wa lajimi kɔ ka zɔrɔ nga ba nɛ ɔnza didrɛ dana nkɔ ɔni awo nɛ akpɛ zɔrɔ na mada wa na cɛ nkɔ ba li muga nɛ kɔ ɔ mana gbɛ muga kɔ ɔ ma mlɔ muga nwa kɔ ba rɔɔ kɔ muga isala kucɔ kɔ ba dɔ muga isala kucɔ minyɛ isimi ti ba pɛ bɔ minnɛ kɔ ba dɔ na kutuma nkparugɔ nɛ ba pɛ bɔ ba ma dɔ kɔ ɔma swe ama nkɔ ɔna gbɛ nkpi lu muga kɔ aza co na aga aga nyɛ bɛɛ kɔ ɔnzɔrɔ nɛ kɛ kɔ ɔma mijɛ wɔ kɔ ɔna cɛn kɔ ba zɔrɔ minyɛ rugɔ nɛ ɔna cɛnkɔ ba dɔ zɔrɔ miyɛrɛ rugɔ nɛ, minyɛ kɔ ba dɔ zɔrɔ minyɛ rugɔ nɛ ba pɛ nga kɔ ban sho nɛ bɔ ban sho kɔ awo wɔ nɛ pa a- a- a- afara ipɛrɛ wisi rugɔ nɛ awo nɛ ipɛrɛ wisi ama ipɛrɛ asɔ kɛ kɔ a dɔ zɔrɔ nɛ ama isa sɔ kɔ adɔ zɔrɔ nɛ iwɔ nzɔrɔ yaka ba isa nɛna ba yiya kɔ ba sɔ nzɛ wɔ ban yiya kɔ ba sɔ mble wɔ Kɔ ba na duba kutu kɔ adɔ zɔrɔ nɛ kɔ ba pɛ rugɔ nwa kɔ adu zɔrɔ nɛ ba dɔ ba ba minyɛ kɔ ban dɔ isɔ mugɔ nwo kɔ adjɛ awo nɛ ci na muda wɔnɔa didrɛ zan riqa ma idan kɔ ɔ dɔ rugɔ nwanɛnɛ a kplɔ kpɔɔ kɔ ɔpo ɛ itrɔ ribu nwa kɔ adu kpuutru nɛ kɔ ɔ ma jɛ ribu wɔ ɔ pasa isimi nwa kɔ adu kpua tru nɛ kɔ ɔma ko ribli wɔ wɔnda nyɛ didra ma akplɔ kpɔɔ kɔ? Pisɛ atatrɛ kɔ ɔ ma jɛ ki trɛ wɔ mada wɔn swi ribli wɔ wa manyin kɔ ɔgɔ ribli wɔ kɔ awo nɛ akp ɛ u gɔnɔ na domi awo au gɔnɔ ribli wɔ andɔ kuvo rugɔ nwa kɔ ɔnda yiya kɔ yuwɔ ribli wɔ gige na nɛ wa so kovisi kɔ inda kɔ rugɔ awɔ afara na kɔ kɔ a bɛ riwɔ bɔ kɔ ɔpɛ kutu nkɔ ɔnzɔrɔ aga ba nɛ kɔ ɔgɔ ribli wɔ uswi nkɔ ɔgɔ ribli swi bɔ aya banɛ akpɛ li lulapɛ nɓu wɔ kɔ adɔ kusɔnɔ ma nga kɔ ndɔ munɔ kɔ ndrɔ kwɛ nɛ kɛ na